Eee, iaho moa zay tsy mino toaky ka aha hisafidy iaho da aleko minondrano avao, gnatony ny rano mahasalama, zay ngantony